नइखे हमरा नलगाइए मुर्गा चाही मुर्गी कौनी किसिमके चिरई है। ओकनीके चिरई हैते नहइ । <noise> ओकनीके चिरई जैसन कौनो गुणे नहाई। न ओकनीके उरे सकैसई न चिरई जैसन कौनो ओकरमे गुण है। उहेला मुर्गा चाही मुर्गी कौनो किसिमके चिरई नहइ। `